Ndanama manu subbu nda taggaha nh taggaha nziz dalima khura, kha diyasha ngigahan tassa yar saha yuwe ndits gahe thabba wure wure nda takkara dah sawalba ntuva sahar nduhanbe nda sawalen ndaghane kataman dah diyaksaha nda dugan sugar duha dah dagda bar nzidda ndig ya daggana khah da diya diya ntithe da diya, nda deguhon tive sare kada da man mantsaya kadda hubba hubba tsaha ennaya fintsa gharkena dada mana mana hayakwar eghla tsuguna iyakwor eghua sakwa da ghorya mbardaha mtsa ennakah amma enna tera yakwor eghaa enna ka ndabada dah baduha eghua ha ntseh gwaha nda ntse gwaha eghua ha dah hubba eghua ha tseden dah habba ha sawoline, dah sawalene kha babbaha ah puha puha ndah puh puhahe udey baduha ndtise gaha yarsaha diya ah ah dak hor ha denbe, enna da daga daga ah dag vesh gom veshgama ed ngige enna kalla khakarde zam ah mits haya enna Nziya chacha karama ndikan saghar saghar san nziya enna ndubar ndige ndigi khudi kanan ndabaha nzidda hubba hubba enna da buhha ghare hubba hubba nda nzidda tsa kakkam, iyakwar egghau balatsakam ghartso kaso enna dah hubbakam tuvanna enna gaji nzidda tsako nh kibarbuba tare dada mana monaha nga ngitare zuu ndigina tera biya nga enna damana da ngirna sai tugu diya nah ndistsugude dadahan done hana nele yane ntsawaden nade yanbiya wakiyane enna kwaware ndasu khulab tsaka ndaghaha nbare kuware tsatsen deyane, ukan ban naha yanbiya kuwor mbuladu diyar tsan njindala nama mangakah nzidda tsaka ndaghar kalthma hubba hubba tsaka yakwar egg ghau yakwar egghau nziddor tsaka ngig yakwara lith nthiran ntsara yikwor ndikino hubbana enna, yakwor worna kwawu enna biyan biya